Isver, teil ommaq alati kõgõ parõmbaq peoq! Kuis ti saati kõik aig nii ägedit inemiisi sinnäq kutsuq? Ma ei tunnõq üttegi nii torõdat inemist. Aga noh, su sõbraq ommaq sääntseq, nigu saq.